<hesitation> Zaho aloha tsy de mbo nihina sakafo lafobe ndraiky tsy avory gny vandy e, fa sakafo lafobe farany nihaniko aloha de hatreto ohatry hoe zao pizza, zaho koa tsy de tia mihina sakafo hoe lafo vily manao akory loatsy satsia fari-piainantsika ana zao moa fa hitanareo avao fa sakafo de mitovy iaby samby mana ny ambaratongany le sakafo. Fa zaho aloha mbo tsy nihina sakafo lafo ankoatsy ny resaka hoe pizza na hoe cornet sy tariny amin'ny pizza regny fa zaho koa zany tiako le mihina hany fa zaho koa tsy de hoe mandany hany valeranà ataontsika hoe an-tapitrisa na hoe agn'hetsy na fa zay ny farany lafo nohaniko am'sakafo hoe eo am'mandilatsy am'dimy aly na roa aly eo.